<hesitation> Suka ɓe goraa ɓe, ɓe mbi’i kamɓe ɓe te'ata, hara abada, non ɓe jooɗoto. Gooto maɓɓe ñalaande woyre sey yani nder yidde fuɗɗiiko goɗɗo surbajo, surbajo on e yiɗimo bana maaya, ɗum neɓaahi hibaru wayli, gam kanko mo yi’a, naama mo yi’a kam mo wawata mo sendira e debbo o, mba’i mo yi’a to ɓe sendiri o maaya.